Mopeti va teta guaju pe ño aiko santa cruz pe jokgüi vaeti ye aja keti ayu sereta güi ˂hesitation˃ izozo güi ayu ˂hesitation˃ jokgüi ayu kuape aiko jaema kuape aiko mbaeti ye ma se puere aja iru kotai aiko esa kuape aparaiki vi jare kuape aiko se opaete se reta ra reta ndie.